Martillo jan chédendo iin, aniné kú iin clavo de kú iin ajan nayo'o jan xe golpear nró, nayo jan chedenrón nrí hí iin niñó nachendenró iin mueble a chenderon iin trabajo nó veendóte jan kú ihó ma'a majó util hú iin martillo mas util uxí.